nyalaɗe noy vegitable maɗa waɗata to e resi fadde muɗum bisago fa nyamtako. Yehi labi ɗiɗi to ni jonga ɗun ni e reso balɗe tati yago balɗe jewi so natiɗo ɗo bafo no wondi o jongaka tow no waɗata ɗiɗi e yago balɗe sappoko bisa.